Ayi <noise> nini nachuri nenda ndirye mihogo, mihogo iriyo yoserakya vii motwi nasangasa, bila makuta, nh- nachai yaani konarire mihogo, yikala sana ndai, fyaure! Mihogo kwamfano unywire chai saa- saambili. Wikale mpaka na- saa- nane uko saa tisa, nawojoriya chakrya chamusi, nenda sana yani ni mihogo. Afu chingi, fyaive nanaruwire wari nuchiku, twachire ikoko, ikoko rani ahu nitembere, au- au- na- nadagala, <noise> nachui kaninumukire ahu jiyo. Nahumwire kazi jani, maana riserukye vyaboha mu- motwi, raserukire vyabohaa nakava yaani jawani wene uruwirase kabisa! Kiro churi. Ma ukapasha o- o- o- oko- okatengera najira mbowe jakwi koni itembere, koni irenda, wokojii wokaji wokajitengera jifye vyabohasi. Mukasisinilie niri ya wise ahuu jiyo, nikikuta wise ndii, yaani mpako wajo kumbuka riya chakurya cha- chamusi, aah funshanga woriya na saa kumi weuri fulu vii vinyaji nyoose vii uileka ndile kwasababu naterekire. <noise> Au saa jingi, vyanishana na usokolo kutereka, na churi? Ndome kwa mfano, naa! Kwaa! Kwa mama ntilie. Ndo mya- ahunjio? Na kusere ni wulaniso koo naa koni chapati jane! Na supu, ma maninyoee ndre humula ahujio nishuka nisa na kai, nukuje nise nikitrenise maji mahumuluke. Nihumulika ndri humula ahunjio nukinuka, nihuumulikire, noanza taraka chakurya cha- nchamusi, ndo mataika cha- chakura cha- nchamusi, maa noria unjio. Ndro humula kurya ahujio, feena na mule nafuma noloka no- no- noyendo kwa mfano, majirani au ndo maana kwa dada yane mwala heri, romahajini kale mvaembua wee! Tuseke wee! Ndro humula ahunjio, shuuke. Ndri kuja koo nimuda ufike uchuko kwamfano basinga novasistia vala kuno novasa basi vala vakina chuo, na neno ukiendelea namambo yaani menero kwahuyi <hesitation> ya- ahu yatea aha na hara njiri.